لعبتي المفضلة كول أوف ديوتي موبايل، يا أخي، اللعبة هذى إدمان. ليش أحبها؟ لأن كدا- كدا محملها من الفين وتسعة عشر ف <hesitation> الحياة حلوة وأون لاين كمان. وأنا أحب ال <hesitation> الألعاب الأون لاين والألعاب إللي فيها رشاشات وزي كدا وتخطيط ف حلوة.